Nanga utu mane harus wa sisir supaya i rapi, nako ua nanga utu mane i o kia <hesitation> tabalai ya, jadi fungsi sisir mane, manege supaya nanga utu mane i rapi, supaya nyawa ja jo lega manege bisa jo temo mane o ofi.